leddi Argentina ni handi ma di ɗo mari mari tarihi sosai, di ɗo mari bo nyamdu daban daban, nyamdu ɓe ɗo mari ha pelle mai ni ɗon ɗu'ɗi bo amma ɓe wo'di nyamdu fe're je ɓe waɗa ta, ɓe wula kusel ha ha dow leɗɗe, ko bo ha dow njamdi ɓe ɗo viya ɗum grill ko parella ɓe viya inde nyamdu mai asado, ko barbecue, sannan wo'di nyamdu fe're je ɓe waɗata ɗon bana kunu, ɓe dinga wailutugo be kusel je ɓe waɗa ta be gerto'ɗe ɓe hauta be cheese ɓe wata be hunde fe're je belɗum belɗum ɓe ɗo viya ɗum inde mai em panadas, sannan wo'di nyamdu maɓɓe fe're je ɓe waɗata ɓe ɗon viya ɗum shinosuri sausage ɓe ɗon naftira be vinegar, be olive oil ɓe ɗo waɗa so ɓe ɗo mari nyamdu sosai ha pelle mai.